हाँ भाई, चाइना को खाना तो भाई कसो रहे थो। भारत में तो चाइनेश खाना बनाये थो, वसो नहीं रहे थो। उना खाना में कही रहे थो, कि वहाँ को खाना तो सत्विक रहे थो। ये सत्विक तो कही, बस मास, मच्ची, हर चीद नहीं कही, मारी, काटी, मारी, काटी, चुहां से लगाई का बिल्ली, बिल्ली से लगाई का सेर, सबज लोगों, सबज जानवर नहीं कहो, तो मारी न कर, कसो खाणो रहे। लोगबाग कसो खाईले रहे, मकट मकट समननी पड़ती।